Io kidi kidi nu'u io kidi ka'anu kidi ja xeetniiñu ni xuukue'etniiñude iia kidi caldo kidi <hesitation> ndiuchi kidi ndaaku kidi ja chi'io chun ja chi'io ndiaa ja io cazuela cazuela ndeeyu cazuela kuño cazuela <hesitation> kodeja maá ñuun cazuela iio xiidiinni tniiñuu xeedede inkaa cazuela inkaa <hesitation> kidi ja xi ñaa akujade akujaaña ja kidi ju io xe'e io te ña'a ja inkaá kidija kundodo xiidiinni ja xeendoodoñaa nu'u jiaa.